Vorogny ndraiky hoy zaho tegna feo e, feo miampisiotsioka zegny ndraiky hoy zaho ny fomba ifandraisanjare hoe zay no tegna hifandraisanjare, misy ndraiky edy koa ho, resaky mandefa fofogny, ohatra hoe amin'ny <hesitation> kaofa inona edy raha hivolaniko an'izegny, accouplement ny lahy ndraiky vavy, zegny koa zao raha mi-existe zegny, fomba raiky ahafahanjare mifandray koa le mifandefa fofogny.